മനിശേ അഗു വിദ്ജന ബക തന്ത്രദ്ജന ധ പ്രകതിയ, മുല്ല കവദു, ബേഥ ഗ്രഹകു പോദു, വസി സ്വന്ത സാദിതേ, ഉന്ദു। ഉന്ദു നിതി പരവേ, അതവ അനിതി പരവേമ പ്രശ്ന, ജനതേഗു, ഉപുന്ദു। മനമ ജതി നിര്വനേ। ഭുമി, സമ്പദ്ദു, കദ്മേയ ഇനേത, ബേഥ ഗ്രഹകു പോദു, സ്തദവനു വദേകിസന തന, അപുന്ദു। വൈദ്ജന നിക പ്രകതിയ പുന്ദു, പോസപോസ തന്ത്രദ്ജന ബര്നഗ, സമ്ശോദന പുര അപുന്ദു। അപഗ ഗ്രോഥവര ജസി അപുന്ദു। ഭുക്ക പ്രക്രുതി ദുരന്ത സാമസിയ ലി പുന്ദു। ഭുമി ഗു അപയ ഇപുന്ദു, പന്ദു ഉല്കേലു, ഹവുമന വജലന അനത, ഘഹകുല്, വസി സ്വമനു। മനിശേ അഗു, ബേഥുകു ഉരിപവന ധ അപുന്ദു।